Maro ny karazana bibikely izay fohitako matetika ôhatra hoe akogno mantsigny, vitsiky, lalitry, karahanje fô le resaka aketo logna resaka visika, visika agnisan'ny managna ny fiarahamonina manokagna mampiavaka azy, mahay mifandray reo mahay mifampiarahaba ra ôhatra miifa- mifanozo amin'ny lalana zare ary vitsiky anisany tegna managna <hesitation> fifandresany matomboka bé zany hoe zany mahavita tragno zareo mavita mitatitra raha maro karahazegny koa ny ankodavitry.